ал достар қонағымыз келді ортамыз толды бүгін таңғы шоуда қонақта
нұрсұлтан нұрбердиев қош келдіңіз
негізі ақбибі бір түрлі болып отырған сияқты
өткенде і енді шарапат біледі ғой сәкен аға келген кезде қоғам қайраткері
керемет әнші ағамыз деп бір керемет таныстырған едің
ол кезде наргиз таныстырды
енді қазір ойлайтын шығар нұрсұлтан нұрбердиев әнші ме әлде актер ма
ол әнші деп айтпайсыз ба енді қазіргі таңда керемет хит әндердің ы орындаушысы
ы биші иә жаңа шарапат аға маған айтқан ол кісі биші деп
сыған биін күшті билейді деді
ендеше біз қазір енді биді көрсете алмаймыз бірақ ы керемет дауысыңызды көрсетеміз мхм
иә көрсетпейміз тыңдатамыз жақсы
жақсы ендеше нұрсұлтан тағы да қош келдіңіз ыыы қош келдік
қазір ғана оралдан келдіңіз қателеспесем иә иә
қалай барып қайттыңыз сәкен ағамыздың қасында
ыыы мынау сегізінші тоғызыншы наурыз ы аналармызға арнап аруларымызға арнап ы тамаша бір
концерт ұйымдастырған болатынбыз кеш қонағы мен нұрсұлтан нұрбердиев ыыы әрине сәкен ағамыздың жеке ән кеші мхм
бір керемет кеш болды

алғашқы гастролім емес
мен екі мың он тоғызда өзімнің жеке ән кешімді берген болатынмын жалпы батыс пен оңтүстікте о
ыыы енді солтүстік және шығыс қалды
иә қашан ол жаққа енді жоспар
осы жылы барамыз осы жылы
мерседес жүріп тұр ма дейді
мерседес аллаға шүкір жүріп тұр
енді і нұрсұлтанмен танысайық енді
қай жердің тумасысыз қысқа нұсқа
мен өзім тараз қаласының тумасымын екі мың жылдық тарихы бар
тараз қаласының тумасымын аласа деген ыыы ауылынан шыққан ауылдың қарапайым баласымыз
бәсе неге тым сымбатты десем өзімнің жерлесім екен ғой
бәсе жақын тартып отырмын иә қалжын ғой
сөйтіп ііі жамбыл облысында дүниеге келдіңіз
ммм сөйтіп арман қуып алматыға келдіңіз сөйтіп әнші болып
екі жыл негізі екі жасымнан бастап алматыдамын
ы мен ол жақта вообще тұрмадым десем де болады
негізі бірақ сіздің мамандығыңыз журналистика
менің мамандығым журналист иә
ал неліктен осы әншілікке бет бұрдыңыз
і жалпы өнер ііі өнерге жақын бір жан бар ма өздеріңіздің жанұяларыңызда
м жалпы енді кішкентай кезімнен бастап ән айтамын мхм
бірақ нағашыларым да өзімнің ағаларым да і әнге жақын
бас гитарада клавишта барлық неде инстурментте ойнайды бірақ мен өзім ойнай алмаймын
бірақ енді журналистикаға не үшін түстіңіз
енді бала кезімдегі арманым не журналист болу не әнші болу мхм
бірақ әншілікке нем жаңа арманым кішкене басымдау болып кетті да мхм әншілікке бет бұрып
енді төрт жыл оқыдыңыз ғой енді босқа кетті деп
құдай қаласа енді ол журналистика да ол өнерге жақын ғой мхм бұйырғаны болып қалар болып қалар
өзіңіздің бір жеке бағдарламаңызды ашу жалпы ойда бар ма болашақ
бірінші өзімнің әншілік жолымды бір жолға кәдімгі реттеп алсам алла қаласа мхм
одан кейін барып ы ол журналистиканың да бір
енді нұрсұлтан бірден енді проблемаға өтіп кетейік
былтыр бүйіткен екенсіз
біз қазір қазақта онсыз да проблема толып жатыр деп сұхбат берген екенсіз
қазіргі қазақтың проблемасы не деп ойлайсыз
өнерде басты үш проблема сосын
басты проблема бізде енді қалай айтсам болады
доллар қымбаттап кетті
доллардан бөлек мысалға өнерге келетін болсақ ән жағы проблема ғой
ән жағы проблема сияқты бізде
композиторлар құрметті композиторлар мені енді тыңдап жатсаңыздар кішкене бағаны түсіріңіздерші өтініш десең
ііі қымбат па
ән қымбат қазір композиторларда
сондықтан да біздің әншілер шетелден ұрлайтын сияқты іхі мхм
енді біздің әншілер болғанда енді сіз де барсыз ба оның ішінде
ы марат омаров ағамызбен де бір жағдайлар болған сияқты иә
араларыңыз қалай қазір
бір жыл бұрын ыыы ой бүйткен де сөйткен марат аға сіз мына жерде марат аға бүйткен де сөйткен деп
қазір ара қатынастырыңыз қалай
жоқ қазір ара қатынастарымыз күшті жақсы марат ағамен
өзім ерекше сылайтын ағам болғандықтан ерекше құрметтеймін ол кісіні
бүкіл қазақ елі құрметтейтін адамды мен қалай құрметтемеймін мхм
бірақ енді ол кісіден ән алмаймын депсіз
ән алмаймын деп айтқан жоқпын мен
журналисттер өйстіп кішкене араға не іріткі салып жібереді де
ыыы сұхбат болатын іхі сұхбат барысында мен бүйтіп айттым
ыыы енді реклама болды сол кезде бір ағамыз өтірік айтпасам енді ұмытып қалдым кім екенін
сенің жүрегің қазақ деп соқпайды деді мхм
мен енді жүрегім қазақ деп қалай соқпайды
мен айттым кішкене әннің бағасын түсірсеңіздер мен сіздерден барып ән алатын едім
өздерінен барып ән алатын кезде енді кішкене бағасын қымбаттатып жібереді де мхм
сондықтан да енді біз шетелден алуға тура келеді
бірақ та мен шетелден алғанда мен ұрламаймын шын айтамын ұрламаймын
негізі бірақ сонда і сіздің айтқыңыз келгені шетелдік әншілерден ы сатып алған олар кішкене арзанырақ түседі ма сонда тиімді
енді мен көбінесе қалай сатып алмаймын
ыыы маған сыйға тартып жатады
мен тек сол бір ақ әнді жаңағы сатып алған шығармын жүрек алдамайды мхм
он бес мың долларға иә он бес мың долларға
үзіліс жасап алайық ы сосын жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз фм
жұлдыз фмде таңғы шоу
достар дәл қазір инстаграмда жұлдыз нүкте фм парақшасында тікелей эфирдеміз
ы нұрсұлтан нұрбердиевке қояр сауалдарыңыз болса міндетті түрде жолдаңыздар
енді дәл қазір қоңырау шалған тыңдарманымыз бар екен ыыы қайырлы таң
ассалаумағалейкум уағалейкумассалам мхм
менің сұрағым бар еді ыыы мына алматы ыыы облысына ы ән сапарын жасады ма жасамады ма соны білейін деп едім мхм
ассалаумағалейкум жақсы досжан рахмет іхі жақсы сау болыңыз
ііі алматы облысына әлі
осы бір сұрақ қоямын деп үш минут күтті жігіт
бұйырса құдай қаласа алдағы уақытта жоспарлар бар мхм
бірінші шығыс пен ііі солтүстікке барып келейік
соңында құдай қаласа алматы облысына және де алматы қаласындағы ы ресупблика сарайында бірақ қай күні екенін айтпай ақ қояйын енді
әлі де бұйырса жоспарда бар
өзіңіз жалғыз шығасыз ба әлде жаныңызға бір і әншіні
мен өзім жалғыз шығамын мхм
ешқандай кеш қонағы болмайды сонда иә
кеш қонағы бар енді
әзірге белгісіз мүмкін қасымда өзім
мүмкін бір қызбен шығарсыз қуандық рахым мысалы гауһарды қасына ілестіріп алып жүрді
дана кентай қойшы
дуэті бар емес пе сіздердің иә қателеспесем
біз дуэтті алып тастадық а өкінішке орай ааа
неге ақын ағадан рұқсат сұрамағаннан кейін ба жоқ
бәрі күшті бәрі і керемет просто қалай айтсам болады
ән ұнамады кімге
дана кентайға жақсы жалғастырайық ыыы бауыржан есебаевтан басқа ешкімді бағаламаймын деп
негізі ғаламторда сіздің сондай сұхбаттырыңыз иә
мен ғана емес ақбибі де оны көрген
жоқ мен бағаламаймын деп
соны мен жандәуренге айтып жатырмын жоқ ол мүмкін емес ол айтуы мүмкін емес деп жатырмын да
таяқ жейсің ғой мына сөзден кейін
жоқ мықты мықты композиторлармен жұмыс істеймін
ііі мысалы еркебұлан кенжехан деген ақын бауырым бар мхм мхм
шымкенттық ақын
алмаз мұхтарұлы деген композитор бар
ерғали көшербаев деген жаңағы ағамыз бар
ыыы жаңа бауыржан есебаевтан бөлек мхм
композиторлар көп қой қазақстанда
мен бағаламаймын демедім просто бағанағы сөздер жаңағы сен қазақ емессің дегеннен кейін кішкене ауырлау тиіп кеткен шығар ммм
ііі жалпы оқыған әншісіз иә
оқыған әншімін
оқыдыңыз кәдімгідей журналистика мамандығын бітірдім бірақ ән
жүргенівте оқып жаңағындай академия бітіріп ондай болған жоқ
ондай болған жоқ бірақ енді бір сөзіңізде былай деген екенсіз
м әннің сөздерін тек қана жаңағы оқыған сауатты ақындарға ғана жаздырамын деп аха
мысалы сізге сөйтіп айтса мысалға той иелері жаңағындай оқыған әншілерге ғана ән айтқызамыз десе мен
осы сұрағыңызға жауап тауып берейін иә іхі
алдыңғы жылы мен оқуға тапсырып қойдым
ііі музыкальныйға іхі дәстүрлі ыыы жаңағы академиясына
қазір екінші курс студентімін мхм ммм иә
жоқ сабаққа барамыз енді
шама келгенше шама келгенше барамыз мхм
мысалы айына бір рет
жоқ айына бір рет емес енді ыыы айына жеті сегіз рет барамыз мхм
өтірік айтпайық
ал негізі одан бөлек бір і вокалдық сабақтарға барасыз ба мысалы барам меломан тобы әйтеуір күн сайын вокал
өзімнің оразалы мақсұтов ұстазым бар іхі
ыыы музыкальный продюсерім сол кісі өзі вокалдан дайындайды
өзіміздің студия бар і өзіміздің аранжировка жасайтын студия
әннің бәрі сол жерден шығады мхм
сол кісі маған өзімнің дауысымды да қойып береді постановка жасап
і сол жерде жаңағы вокалдан да сабақ аламыз мхм дегендей
енді қазір ол деген әнді тыңдаймыз мхм
ыыы ол деген әннің сөзін әуенін кім жазды
әні сөзі ұстазым оразалы мақсұтов ағамыздікі
ыыы аранжировка барлығы сол кісінікі мхм
ы енді жүрек алдамайды деген әніңіз енді хит болды жаңағындай ой біраз жарды ол ән
ііі сөйтіп сол әнге дейін негізі он бес шақты ән бейнебаян түсірген екенсіз иә иә
хит болмадым деген екенсіз

енді сіз кәдімгідей мен туралы бәрін біліп алыпсыз
бірақ себебін білмеймін депсіз зерттедік біз иә
мүмкін ыыы әуендері кішкене ауырлау шығар может
может мен бұрын ыыы бұндай быстрый әнге қызықпадым ба мүмкін менің стилім болмады ма
иә веселый әндер айтпадым мен көбінесе
ыыы бірақ енді жүрек алдамайдыдан кейін бірыңғай анандай көңілді әндер айтып кеттім мхм
қалай жалпы ұнап жатыр ма көңілді ән айтқан
көңілді ән өте күшті иә
лирика өтімді деп айтатынбыз іхі
негізі қазіргі таңда да сөйтіп айтады
бірақ лирикадан көп ақша таппайсың иә қазақтың жаны
тойский әнге жатпайды
ііі тойский әнге жатқызуға болмайды енді менікі клубта да концертте де мысалы
ммм қандай клубта
плюс он сегіз десең күшті
ііі мысалы кез келген заведенияға барсаңыз іхі ыыы жақсы емес па өзіңнің әніңді тыңдап отырсаң мхм
тойда да шырқалып тұрады
жалпы мен сондай бағытта жазамын
менікі тек қана тойда емес әнім кез келген жерде шырқалып тұрса екен деймін мхм
ерке есмаханның жігіт нұсқасымын дейсіз ғой иә
түріктермен көбірек жұмыс ақтарып жатырмыз деген екенсіз былтыр
әлі де жалғасуда ма әлі де жалғасуда
ы түріктерді мен көбінесе түріктерден аламын әнді мхм бірақ рұқсатымен аламын
мысалғы жаңа композиторлар ақындар ыыы қымбатырақ дедіңіз ғой енді мхм
ы түріктермен жұмыс істейміз арзанырақ оларға жаңағы хит
енді арзанырақ деген жоқпын просто олар көбінесе маған сыйға тартады мхм
олар қайдан тауып алады сізді мысалға неге басқа біреуге ернар айдарға неге сыйлыққа бермейді мысалы мә әнімді ал деп
енді өздерінің ммм жаңағы общение дейміз ғой общениясына байланысты
сіз түрікше білесіз
түрікше мен өзім білмеймін
кім общение ұстайды олармен
ыыы турцияда тұратын өзімнің жаңағы досым бар мхм
сол жігіт сөйлесіп береді сол жігіт өзі кездесіп
шәй пәйін ұйымдастырып іхі
соны үйреніп алыңыз сосын былай жасауды үйреніп алыңыз бітті өтімді боласыз
жақсы ендеше қазір ән тыңдайтын уақыт қой иә айзат
і қазір ән тыңдайтын уақыт екен
нұрсұлтан нұрбердиевтің орындауында ол әнін тыңдап алайық әннен кейін жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
таңғы шоу
еркебұлан кенехан ақынмен шығармашылық байланыстасың ба дейді өлеңдерің керемет қой дейді өркен ақбаев жолдаған екен бұл хатты
иә еркебұлан бауырыммен әлі де сөйлесіп тұрамыз құдай қаласа
жақында бір тамаша әндер жазып жатыр ақын
енді жаңа ғана айтып өттік иә эфирден тыс сәкен аға батасын беріпті
маңғыстауға күйеу бала болу ойда бар ма деген сияқты сауалдар келді иә
былтыр ы бір жыл өтіп кетті иә
бәрі мүмкін иә
келесі жылы отбасын құрамын ба деген ой бар деп сұхбат берген екенсіз
былтыр бір жыл өтті қайда
әлі жаз болған жоқ деп қойсаңызшы
негізі продукта қымбат деп па жоқ
негізі жоспарда ол да бар мхм үйлену бірақ
уау қылып шулатпай тыныш қана
журналистерді шақырмай десе
жоқ мысалы енді қазіргі таңда инстаграмдағы әлеуметтік желі арқылы барлығы не болып жатқанын
мен шақырту билетін бүйтіп жазып жіберемін де
ыыы видеоға фотоға түсірмеңіздер өтініш деп
бәрібір де түсіретіндер бар ғой мысалға біз сияқтылар тығылып отырып бүйтіп
немесе анау ресторанға кіріп келе жатқан кезде бәрінің телефондарын жинап алып тұратын адамдарды қойып қоясың ммм жақсы
енді жалпы ән жағынан негізі өзіңіз ііі тапсырыс берген кезде ііі жаңағы тақырыпты айтасыз ба
осындай тақырып болсын деп әлде керісінше дайын ыыы сондай әнді де сөзді де сөйтіп аласыз ба
жоқ мысалы ы ақын бауырлармен жазатын кезде бірінші өздерінің нұсқасын жібереді мхм
иә демо нұсқасын жібереді сөзін кәдімгідей черновой вариантын
ыыы егер ұнап жатса сол вариантпен қалдырамыз ұнамаса мен өзімнің идеямды тастаймын қайтада мхм
қалай осындай осылай көрейік мүмкін осы бағытта көрейік деп ше
ал тақырыбын қою жағынан көбіне қалай істейсіздер
тақырыпты қою жағынан көбінесе мен өзім қоямын тақырыпты
негізі менің әндерім соңғы кездері жүрек туралы болып кетті іхі
соған қарағанда үйленемін дейсіз ғой

жүрек дейсіз ба іхі
шынында да иә қазіргі уақытта нұрболат абдуллин жүрегім деген ән шығарды
асылжан абдулан жүрек әні қазір хит болып жатыр жүрек жүрек жүрек жүрек жүрегімнің тұрғыны деген бар тағы
мысалға сізден басқа қандай ән күтуге болады жүректен махаббаттан бөлек мысалы
жақында ыыы мен дәл осы сәтті пайдаланып өзімнің әкемді тағы бір құттықтап жіберсем болады ма
айтпақша өткен туғаны күнімен әкесінің әкеңіздің иә
рахмет жалғастыра бер жалғастыра беріңіз
кешегі ғана тоғызыншы наурыз өзімнің әкемнің өзімнің тірегім өзімнің бәйтерегім продюсерімнің туған күні ы болып кеткен
аты жөні иә
көбейсін ыыы нұрбердіұлы тотаев
бәрекелді туған күні құтты
туған күніңіз құтты болсын әкешім жүз жасаңыз бұйырса алдымызда күліп ойнап жүре беріңіз деген жолдағым келеді
ту осы ы әкесін қашан айтады деп отыр едім да нұрсұлтан енді айттыңыз
продюсер өзі әкеңіз иә продюсерім өзімнің әкем
сөйтіп енді продюсер деп сөз қозғағаннан кейін енді мынаны қоюымыз керек
бірнеше продюсермен жұмыс істедің іхі
бірақ ешқайсысы мен үшін ештеңе жасамады деп өкпеңізді айтқан екенсіз
мен өкпемді
олардың есімдерін де айтпаймын деген екенсіз олар кімдер
бірақ неағып мен бұл сұрақ ы бұл мұндай сұхбат мен ешқай жерге бермедім негізі ше
сіз бұлардан бәрін қайдан алып алған
қазір біз сізге негізі көрсетсек болады
жетінші айдың екі мың он тоғызыншы
мен негізі жалпы адамдарға айтамын былай енді сұхбатқа айтпаймын мен негізі іхі
ыыы жарайды енді айтып кетейін бірақ аттарын айтпай ақ қояйын мхм
ыыы ұсыныстар көп болды жүрек алдамайдыдан кейін мхм
жүрек алдамайдыға дейін да бір і бір екеу жұмыс жасайық деді
бірақ та ешқандай жұмыс жасалмады ән де жазылмады мысалы і бейнебаян да түсірілмеді
жанна әбуова жоқ жоқ
жаннада қуандық бар
аттарын айтып
әлия бөкен аттарын айтып түсін түстемей ақ қояйын
мхм алуа қонарова
жандәурен қойсаңызшы болды жоқ негізі
жоқ ондай мен оларды жеке өз басым
енді былай сұрақ қояйыншы сізге қазіргі таңда мысалы ыыы жастар жас әншілер көп шығып келе жатыр ғой мхм
соларға сіздің ыыы жалпы өзіңіздің айтар бір ақылыңыз қандай мысалы продюсер керек деп кәдімгідей олар іздеп жатады
бірақ ы мысалы сізге продюсер көмектеспеді не істеу керек олар сонда
мен негізі ақыл айтатын жаста емес
бірақ та енді ыыы жаңадан шығып келе жатқан әншілерге айтарым өздеріңіз еңбектеніңіздер мхм
ыыы жатпаңыздар мен лично өзім күндіз түні студиядамын
студиядан басқа жерге шықпаймын
қай адресте
адрес алматы облысы илиский район ы шабыт ауылы
і бәрекелді құдай қаласа барамыз
негізі нұрсұлтан қараңыз ыыы жасты жасыру негізі қыз балаларға тән мхм
бірақ сізге бұл идеяны кім ұсынды жасыңды жасыр жаңағындай ы айтпай ақ қой деген сияқты
енді біз де команда болып жұмыс істейміз ғой ыыы командам да бір өзімізде жеті адам жұмыс істейді
қазақтың киелі саны жеті
ыыы сол команданың шешімі бірақ та мен осы жолы жасымды айтамын деп шештім
құдай қаласа бірақ та өзімнің жеке шығармашылық ән кештерімнен кейін ммм құдай қаласа мхм
бұйырса үлкен концерт болады
күтіңіздер дейсіз ғой иә күтіңіздер сол кезде мен өзімнің жасымды да айтатын боламын
құдай қаласа сырымның бәрін ашатын боламын
негізі құдай қаласа құдай қаласа деп төреғали мен қайрат та он жыл жүрді ғой ондай болып кетпейді ма
жоқ ондай болмайды
ондай болмайды иә уәде берейін
негізі бұл жігіт өте қарапайым дейді биік белестерден көріне бер туысым дейді ы айбек табын парақшасының иесі жолдаған екен бұл хатты
енді мен де шынымды айтайын нұрсұлтан ы қонаққа келеді деген кезде мен жаздым
біз өзімізде топ бар жұлдыз фм о ол бала деген жұлдыз бала емес па дедім
иә рахмет алла разы болсын
негізі ыыы көлікте кетіп бара жатқанда да көп тыңдаймын жұлдыз фмді іхі
ііі маған негізі көп ұсыныс
маған сіздердің тыңдармандарыңыз оқырмандарыңыз жазады іхі
жұлдыз фмге неге бармайсыздар жұлдыз фмге неге бармайсыздар деп
енді сәті қазір түсіп тұрған шығар мхм
сіздерге алла разы болсын әумин ы жұмыстарыңызға тек қана береке рахмет
бірлік табыс тілеймін өркендеп өсе беріңіздер құдай қаласа мхм жақсылықтар тілеймін
өзім жұлдыз фмді жақсы көремін негізі рахмет
менің әкем де жақсы көреді күндіз түні
ііі енді мен студияда болған соң көп шыға бермеймін ғой мхм
бірақ әкем всегда жұлдыз фмді тыңдап жүреді мә қандай күшті

мә онда қиын сұрақтардың бәрін сыптайтын едім ғой мына жерде
жаңа жазып отыр мына жерде қалтаңа кім ақша салып қойған дейді
мына балаға қиын сұрақ қойып отырсың дейді
енді дұрыс қой енді қоюымыз керек қой
ыыы нұрсұлтан дейді шабыттағы еламан асабамен байланысы бар ма екен дейді
шабыттағы еламан асаба өзімнің бауырым ғой
енді ол да ыыы жақында өнер жолына былай әншілік бағытқа бет бұрып келе жатыр
жақында өзім екі ән таңдап бергенмін мхм
өзім шығарайын деп жүрген әндерді ііі бауырыма беріп иә сыйға тартып құдай қаласа
қазір жүрек көнбейді деген ән тыңдаймыз
жүрек алдамайдыдан бөлек ән иә бұл
жүрек алдамайдыдан бөлек сөзі бауыржан есебай ағамыздікі әні ыыы түрік ағаларымыздікі мхм
бірақ та енді мен сыйға алған әнім
ендеше достар қабыл алыңыздар қатты сынамаңыздар иә ұрланбаған ән ы
ұрланбаған рұқсаты бар мхм
тыңдап алғаннан кейін жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
эфирде таңғы шоу
эй енді міне міне дұрыс болып келе жатыр дейді ту қайта қайта очкиін киіп алып отыр ғой дейді
неше тұрады екен очкиі дейді
бұл очки мен үшін өте бағалы мен сатып алмаймын мен очкиді жақсы көремін мхм
очкиді өте жақсы көремін бірақ маған көбінесе сыйға тартады
ол өзімнің көктөбедегі ы көктөбенің директоры сыйлаған очки
табын ағам иә
көзілдірік ыыы жақсы көрген соң мен маған сыйға тартыңызшы деп өтінген соң
негізі жақсы жақсы адамдармен араласады екенсіз иә
иә аллаха шүкір
сіз араласасыз ба әлде сіздің жан жағыңызда жүрген жігіттер ма әкем араласады
ммм әкеңіз қандай қызметпен айналысады
әкем продюсер мхм
басқа жеке кәсібі дегендей жеке кәсібі жоқ осы продюсер
бірақ енді жақсы жақсы адамдармен араласу үшін сыныптасы болу керек группаласы болу керек ол кісі
жоқ енді әкемнің қарапайымдылығы шығар мхм
кез келген адаммен жақсы тіл табысып кетеді мхм
неше ақша құйды деп ойлайсыз қанша ақша құйды сізге
маған ба мысалға әлем бенд деген топ бар иә
олар айтады о бізге төрт жүз мың доллардай ақша құйды дейді
маған қазіргі таңда осы уақытқа дейін ыыы жүз жетпіс мың доллардай құйып тастаған шығар
жүз жетпіс мың доллардай иә
қателеспесем
енді ақталып келе жатыр ғой құдай қаласа
жүрек алдмайды ақтап тастады ма әлде ақтаған жоқ па ол
жүрек алдамайды аллаға шүкір ақтап тастады
сол әнмен сіз жыл таңдауында түрік әншімен өнер көрсеттіңіз аха
жалпы түрік әншімен өнер көрсету ыыы ұйымдастырушылар тарапынан ы түскен ұсыныс болды ма
менің өзімнің ұсынысым ол мхм
ыыы біздің ұжымымыз ұсынысы деп айтайыншы
ыыы осындай бір идея тасталды
сөйтіп инстаграмнан ыыы мұрат япрак түрік баурымызды
жауап берді ма не инстаграмнан
көмекішісі жауап берді і іхі
жауап бергенде енді өздері шықты деп естідім сотқа берем деген екен
жоқ өздері шыққанда енді
басында былай болды мен өзім инстаграмнан тауып алдым
көмекшілеріме айттым осымен сөйлесші деп
ол көмекішісінің номерін берген екен
ыыы көмекшісімен сөйлесіп сосын өзімнің номерін алды мен өзім енді қатты түркше сөйлеп білмеген соң
ы жаңағы досыңызға айттыңыз досыма айттым енді іхі сен өзің сөйлесші деп
сөйтіп оны алматыға шақырдық ол алматыға келмеді мен келмеймін деді
мен саған ренжулімін деді ммх сен әнді а рұқсатсыз алдың
бірақ мен бір жағынан қуанып тұрмын саған деді ыыы келген соң айтамын деді
сен өзің стамбулға кел деді мен бардым стамбулға
сөйтіп ыыы сенің әнің аранжировкасы менікінен қарағанда жақсы шыққан мен сол үшін қуандым деді ммм мхм
ал ыыы ренжігенім сен менен рұқсат сұрамадың деді
сосын мен айттым енді бұйырса бізде өзімізде алматыда үлкен жаңағы жыл таңдауы деген концерт болады мхм
ыыы осындай алматы аренада деп түсіндіріп айттым енді қолдан келгенше вот так түсіндіріп отырмыз ғой мхм
енді ыыы сол жерге сізді тығуға тырысамыз
сол жерде өзіміз екеуіміз ән айтуға тырысамыз деп кәдімгідей
бірақ енді ол осы жаққа келетін кезде өзінің әйелімен баласымен келді кәдімгідей
сүйтеді ғой енді сіздер жолын төлеп тұрсаңыздар енді
ақбибіні тамаққа шақырса мысалы шарапат ақбибіні шақырды біз айтамыз
ақбибі айтады мен жалғыз жүрмеймін дейді
иә бір себеппен ол да бір алматыны көріп кетті кәдімгідей і
ол енді қайта қайта алматыға келгісі келіп жүр енді нұрсұлтан
қашан шақырасың дейді ма
иә екі жыл бұрын ы шет ел әншілерін көп қараймын көп тыңдаймын қазақ әншілеріне қарағанда деп сұхбат берген екенсіз
иә мен өзім ыыы орыс ыыы орыс халықтың
жоқ шынында да мен таңқалдым сосын сосын айттыңыз
ы филип киркоров жаңа сергей лазарев деген екенсіз мен таңқалдым мә саған деп
мен филип киркоровті не үшін тыңдаймын мен көбінесе ыыы былай
филип киркоровтың стилі ұнайды маған киінген стилі
әрине қымбат киінеді ғой екі жүз мың доллар бір шапаны
енді екі жүз мың долларға тіктірмесек те былай енді соған ұқсатып тіктіреміз енді іхі
матасын қымбаттау алып
рекламаға кетіп қалайықшы иә жарнамадан кейін жалғастырамыз кеттік
таңғы шоу
жарнама наурыздың он алтысынан он сегізіне дейін өтетін он төртінші халықаралық үй текстилінің
жұлдыз фмде таңғы шоу
жандәурен сізге бір сұрақ қойсам болады ма ы қойыңыз
бірден ба
сіз күрсіндіңіз де ал кеттік деп неге күрсіндіңіз
мен ба иә бақытым бар шығар деп отырмын ғой менің де
енді сіз айтасыз сізге сауал қояйын иә іхі сүр бойдақпын дейсіз мхм
сүр бойдақ деген жиырма сегіз жастан басталады іхі
жиырма сегізден асқансыз
жиырма сегізден аспағанмын мен
төреғалиға ұқсап қатты аспағанмын
ту құдай ай армияда болған ба екен дейді
армияда болмадым мен
қатты қызғаншақ па екен дейді
өте қатты қызғаншақпын қызғаншақтық дегенді мен ойлап таптым десең иә
қызыңыз бір жерге сұранды жаңа құрбыларымен барып енді отырайық бүгін туған күні деген сияқты жібересіз ба
енді смотря қай жерге
жігіт жоқ жерге болса болады
мысалы қосу жиырма бір
енді әр нәрсенің өзінің уақытымен ғой мхм
мүмкін бір екі сағатқа
енді ол да адам баласы ғой көңілі көтерілсін деп жіберіп қалатын шығармын енді іхі
бірінші рұқсат егер келін болса үйдің келіні болса ата анасынан рұқсат менің ата анамнан рұқсат сұрап кетсін мхм
егер солар добро берсе рұқсат алады ғой мхм
мысалға ыыы ата анаңыз қайда қазір алматы облысында
алматы облысында иә онда сұрағым өтпей қалады менің
ііі хит үшін он бес мың доллар беруге дайынмын деген екенсіз қазір де дайынсыз ба
қазір де дайынмын неге дайын емес
сіздер негізі маған көбісі ән жібереді бірақ та ақшаға қызығып жіберетін сияқты
енді әрине өзіңіз енді айтсаңыз он бес мың доллар беремін деп
мен енді он бес мың долларды берем дегенде бүйтіп
ы мә деп бере салмайсың ғой мхм
ол ән енді өзіңнің көңіліңнен шығуы керек
ол әннің жаңағы ы былай жақсы таралуын күтесің мысалы
жүрек алдамайды шыға салуымен түрікке барып апарып он бес мың доллар бере салған жоқпын ғой мен мхм
ол әнге бірінші бейнебаян түсірдім қалай кететінін көрдік мысалы
бір айда ютуб желісінде жаңағы миллион просмотр жинады бір айға жетпей даже
ы сол сияқты ғой егер жақсы жиналватса бересің ғой
негізі бірақ өзіңіздің ыыы ақындық немесе сондай бір сазгерлік ы қасиетіңіз жоқ па өзіңіздің
жақында бар енді енді шығып келеатыр
жақында ты моя деген әнді ііі шығарған болатынмын
сөзі өзімдікі бірақ орысша қазақша мхм ыыы
бәсе қай ақын жазды деп
орысша қазақша өзім журналист болған соң өзімді қатты бір
ыыы неғылған жоқпын негізі инстаграмда бір орыс қызды көріп қалдым шынымыды айтайын
ол қыз индияда жүр
индияда жүр іхі мхм сөйтіп
индиядағы орыс қызын қайдан тауып алып жүрсіз
жоқ енді мынандай интересныйдан шығып қалды іхі
сөйтіп бүйтіп қарап отырсам ол негізі украинка қыз екен ііі
сол қызға арнап ыыы шығардым да
бірақ ол қыз білмейді
неге енді айтпадыңыз мынау ән сізге арналды деп

неге бұйыртса енді жазамын
жоқ сол әнді жіберу керек еді ғой енді ты моя деп
енді құдай қаласа ссылкасымен жіберіп это песня посвящается вам деп
сын арқылы дейді өзімді дамытып шабыттанамын деген екенсіз
ең соңғы рет кімнен және не үшін сын естідіңіз
мен әлі сын деген жақсы ғой адамның бойын түзейді
бірақ та соңғы кездері маған сын айтылмай кетті
ыыы соған қарағанда дұрыс бағытта келеатқан шығармын жаңа алдында сәкен ағамен де
гастрольдік сапарда жүрген кезде нұрсұлтан ыыы жарайсың қазіргі жүріп келеатқан бағытың жазып жатқан әндерің өте күшті тамаша
ыыы өзіңнің стиліңді қалыптастырып келеатсың деп айтты мхм
і енді аллаға шүкір сондай кісілерден мен сондай сөздер естіген
ы жалпы осы осы бағытта да жазамыз құдай қаласа өзімнің бағытымды қалыптастырдым ғой енді
және де басқа да бағыттарды көреміз құдай қаласа
енді дәл осы орайды айтып өтейін енді тыңдармандарыма енді басқа қырымнан көрсетемін деп айтыпсыз мхм ы бір ай бұрын
жақында енді ы орысша қазақша жаздым енді жақында таза орысша жазып көрсем ба деген ы ниетім бар іхі
жаздым негізі бірақ оны әлі ешкімге арнамадым
аты қандай ақбибі сізге арнайтын шығармын

аты детка деген
аты да күшті көрдіңіз бе
қуандық рахым арнамаған ғой бұл әнді ақбибіге ту мен арнаймын
ендеше рахмет рахмет
екеуіңізден сап сары бір күшті бала туылатын сияқты ақбибі
не де болса да бақытты болып бағын жандырып жіберейік осы қыздың әйтпесе бәріміз отырып қалдық мына жерде жұлдыз фмде
тамаша бір ән тыңдап алайық ендеше нұрсұлтан нұрбердиевтің орындауында жол әні жол жол әні
жолда кетіп бара жатқан барша жандарға жолдарыңыз болсын деген ниетпен мхм
болды ма жол деген әнді іхі жолдарыңыз болсын
иә сосын жаңалықтар жаңалықтан кейін жалғастырамыз
таңғы шоу